لما تريد تستبدل مصباح كهربائي اول شي تأكد ان الكهربا مجطوعة بعد كدا استخدم قاعدة المصباح لفك المصباح القديم وخليك حذر عشان ما تكسر الزجاج بعد ما تفك المصباح احضر المصباح الجديد واحرص انه يكون من نفس النوع حط المصباح الجديد في الجاعدة وتثبته كويس وبعد كذا شغل الكهرباء واتأكد انه يشتغل بشكل سليم